ساندويج بسيط ممكن مثلا يكون جبن مع بيض انك تبطل الخبز وتحط فيه جبن ممكن يكون دهن او جبن المثلثات وعقب اتسوي بيضة مقلية وتحطها عليه وبيكون ساندويج يعني لذيذ وسهل